Ah khumenya obulamu bulayi khumenya abulamu buli nende umelembe bumenye bulama bubula khusumbulana tawe ne wakhokhola oriena whe mbu mum enyewe bulamu bulayi. Khumenya bulamu bulayi lazima ube mundu uli nende mwelekeo bulayi mundu alolanga ambeli. omundu amanyile ndenyile ekhole makhuwa fulani shinie ano shisute ano nenya ekhole shindu shirio shisute ano khandi khumenya obulama bulayi khulategemea nende abandu ulabaa nashirikiana. Nabo abarafiki oli nabo khuchangia sana khaibe khumenya maisha malayi. Noba nende marafiki bali nende bulamu bulayi tawe khandi sautarajie ulama nende bulamu bulayi. kho nochenda abwene ao balakhuwa mawaida noba nobene ubushauri bulakhukhonja khunula oli ao uisutekho mshiwango shindi. Neana shinga mkhana mlala nende abandu banywechanga malwa abandu banumichalanga madawa chia kulevya chino noonyola mbu nechunda ne abandu shinga bario ne ibo ni bulamu bulamu bulayi taa wesi olanyola no onyechwangwa malwa. Wesi olanyola nonywechanga injaka. Wicha khunyola bulamu bubwo bwakaba bubj bulano wicha khuila mwana khusikali faa nobukha asubuhi olola sana lesha enjie enywe amalwa nobukhu asubuhi olola saa lekha enjie enywe enjava nonyola bulamu bubwo bwakabaa obulamu butinya sana nobe keita ne mukhae munzau nonyola hata mukhaye aundi yakhakhuliva nonyola kata nobe nosemesie mwana nonyola bulano efisi so onyola taa nonyola aene ao bulamu bwakhaanza khuba shina bwakhaanza khuba butinya noli mundu unemoshila bongo lano no ilicha uiriba eachila sina nindiola ano nonyola aundi marafiki wo ehendenge nabo balia aundi bakhuile abandu balali alayi atawe kachila obulamu bubwo baanza khukoyana kho mushialo mno kenya umanye mbuibulamu bune unyala kianyora urie obulamu bulayi buno shiokhunanga lazima ube mundu ule nende bidii ube mundu uli ninde khuria abasio ube mundu unyala khuchenda na marafiki bwakamile no linyala khuchenda na marafiki bwakamile no oli ne mundu uli nende bidii wicha khumanga mbu bulamu buno kenya erale ano nesute and nendi ne mukunda lazima embukule lyembe embukule lyembe enjie ndime mukunda erake amapwone erase mioko ryo ni injira ya khulonda inyala sichila newakhalonda inyala bulano bulamu wicha khunyola bulano bulamu buloyi. Shichila novola mbu winya okule etsifwa wenye ukule shiriviti wenye okule vuli shindu nonyola awundi mapato koko nako sikanya shikejiririmga nene evindu nyenevo ta lakini nova noraka tsifwa <hesitation> obe oraka tsinduma ove oraka emwoko. shonyolakho vulamu ni vuva vutinyu ta nonyota kata nova nokholanga shibarua avundu amapesa konyola kalia yani kate onyela khwikhonyelesho munzu. novula inzu indeyi nonyola wakhombakha inzu indeyi nova no eeniy inzu yeuo mavati kalia awundi nikafutukhakho noinia amavati kalia. nokhola shina, noramoamabati amabati amaleyi. novele novulakho ingokho aa mulwanyi nomba novulakho ing’ombe. nonyola lano wakhakula ing’ombe wakharaa mulwanyi nonyola lano amapesa kawaspendilenje khula etsifwa. amapesa kawakharumushilenje khukula amavere awundi uneing’ombe nonyola lano evindu vyenevo amapesa kano lano kakhakhukhonya niwitsanga khulipanga noli nomwana esukulu khusukulu khwitsa khulipanga efisi. noyola tsa vulamu vyakhanza khukhola shina vywakhanza khuvaa vulayi. Lakini nowikhalatsa mbu wenyanga mbu ove mundu wo khusava nomba ove mundu wo khurerwa. nomba vandi valeleyo shinga va vi nivili visaa ve siasa mwanasiasa avele avundu fulani ninye etsye musave, sonyolakho vulamu vuvyo nivuva vulayi tawe, shichila kate khali mundu nakhwa inyanga ino mkamba shakhuwa ta mbaka omwene khandi wirume. Oreo mikakati mileyi chene chenyekhane chemanyile mbu mekhola shindu fulani shino shitsa khumbakho nekho neraka tsifwa tsino. nitso khukusia nenyolamo amapesa. neruka ingokho nitsa khukusia nenyolamo amapesa neruka ingokho nitsa khuiniamo livuyu nendachila vushuma. Lakini nobola mbu uikhale buchwa ube mundu wa khuebwa nonyola mbu oola abundu bulano kata bulamu bulano bwakhaba bwakhakhuya bulano bwakhaba butinyu ne wakhaba mufwinowinyola mushiwango shi khuba omufwi bulano nonyola mbu bulano wakhaela khutilwa na polisi nomba becha. Khukhutila bandu ba kawaida bakhakhutila ne bakhupa kata nofwa bulano ufile ufiliewe muaria imbi sana kho nowenya bulamu bulayi singa embolile ube nende bidii alafu shienbbera nibinora kabisa ni shindu shia maana ni khuna nyasaye naala ube mundu wa khuchia mkanisa ekanisa nekwaamile nonyola mbu bulamu bubwa bakwaba bulayi sechira nowa nyasaye heshima nomba mundu wa khusaya. Mala ene nyasaye mala oichile kye nyasaye yenyange nonyola bulamu bubwo shibulikho butinyu tawe lakini noba mundu wa khuitembelesha mundu ulopolwa likhuwa nobulila tawe omundu obola taa nembola hilo nelilo no onyola bulamu bulwo bula shikhola shiosi shibecha naamakoso bula shiokhola shibechimamo amakoso nonyola bulano bulamu bubwo bwakhaanza fulani yombenakho fulani sikila nyakholekho tawe. Nonyola kata mundu siyakhola ta. ni we saa mwene weloka sichila abashio bakholanga bidii nawe nasionechakho bidii tawe inse bya bandu babukha bachia mumukhano khulima nawe onyola nibe bisa bya okuma. Ibise bya basio babkha bachie khuaka amatuma ne naye nibise bia achichanga khulola wasio mkhupe chimbakha mkatiana shinga amakhuwa kekholekhe abindu kata kekhole la. No onyala aah basio baraka chifwa newe oonga nochendanya khu mikuru chia abandu nokhupa chimbakha chibula maana aundi okhupa imbakha naye yaraka chifwa neola jioni naachia khikholashina achia khuaya chifwa chichye na achia khulachilia lakini no ni mundu we khichesa namna hiyo no ochakha khulola bulamu bubwo <hesitation> bulamu bano no obutinyu obulamu uno umanye <hesitation> serikali yalomba bulamu na kumbe webiye mwene noipanga sa bulayi mipango chicho bulayi chikasi chichyo bulayi mala uree mikakati chichyo bulayi noonyola bulamu bunosi buli butinyu taa sichila kwa mfano onyala kunyola mbu ukhabanga kasi noonyola aundi ekasi yeneyo ibulao ibulao ta chiksi ne chinyingi singa mbolele singa khuchia mmukunda nomba usili khulola chilling kidogo nole nende ambesa malayi kata onyala khabola amarafiki onyala khumbakho shilingi kama chielfu chibili nomba elfu ndala nochiaka biashara bititi bini nochiaka biashara bititi bino noonyola biashara biakha khuninia wakhanilao wakhabaa mfanyibiashara mkali wakhabaa saa omundu mulayi noonyala bulamu bwabelenge butinyu lwakahakhola shina lwakhecha ikulu bulano wakhabaa mundu mulayi abandu bachakha khubola ne omundu uno yabalenge tsa namna hii namba hii. Bulano ne bulamu bubwo bukalukhana noochiava khubaa mfano noonyola kata munduundi yakhecha khukhuneba bwana okhola uriena norula ano. Nomba aundi anywechanga amalewa wakhola urie noolekha amalwa noochaka khuibala ndaikha amalwa sichila ndachichanga mkanisa ne mkambi yacheaka khusaila nemba namna hii noenyola bulamu bwanje bukasia noonyola wakhakhonyakho undi neyesi bulamu bubwe bwamala bwaanda khandi yesi yakhaisutakho abundu mshiwango shindi tofauti yesi yonyala anywechanga sana noonyala yakhalekha naba abana bo khunywa mjaka bakhalekha bachiaka khulonda shinga wesi ukholonga ndawahachiaka shinga ebiashara nomna hiyo wicha khukhonyasa ibe wengene olanyala kata manea yomenyile aundi liduka shibelemo taa ne nyasaye akhuichila ne wakhamusaila orio aundi wakhanyola amapesa nofungula abana nonyola ufungulakha. Khakioski abandu nebohangaika sukari marea yeneyo bakuloa au esukari nendio noonyola likhameteka mulano wakhabaa ne lituka khulipilako mwana efixikho ndalama ekari ya omkali sana nende khaloliko ekasi ye buidali shiundirakho nembe balayi tawe lakini rengojne nenjie khaekya bana ehindu fulani naona nende balayi sana ngona nendola mubili kwanje kali bulayi kwani shindu shido shibili mumachayi sana nekholile kasi ya obabwali embururanga sana neshiokholanga sasa yeneyo taa. Nonyola matuma kalya koo onyolamo amagunia karano nomba mnane nokusia, kata magunia kataru akandi noranga khukhusia nolipila mwana efisi nonyola bulano abundi ba khukula amatuma alya alingi ban khurinda kho achila alyawakharubo bulano ulangangana nyola endiena chifwa nyola endiena sukari nonyola bulamu bubwo bwayanza kubaa bulayi bwakhaanza kubaa bulamu bulayi lakini nobola mbi ochaku khukulakho chifwa onyolekhu shindu na onyola netukha jioni aundi ubele ne shilingi elfu ube ne shilingi mia tano, khe kachile ukule sukari nonyola aeneao bulano bulamu bwakhaba butinyu sana kata noba nomenyi me mukhaye munzu nochaka khuikomba <hesitation> mkhaye uno kata alitale achie kho ulilekha bumenyu bubwo bubadilika lakini napangale bulayi olanyola kenyekhana mkhole mbu kenyekha mkhali shina murukhekho chingoko kho onyola bulamu na bubee butinyu taa nonyola saa bulamu bulayi nise mwene khuipanga nonyola wakhaisuta imbeli <hesitation> khe bulamu bulayi kenya khandi khumenya khurio mu bulamu bubwo kube khandi khuekya abana befu khuekie abana befu mbu nomenya mushialo mno onyala khumenya bulayi, ubee nende bidii khandi nomenya bulahi une nende khuria basio nowenya khumenya bulayi urie shindu shya wasio. Olaba mundu we khuikomba shindu shia wasiota. Noikomba shindu shya wasio ratho bidii imanye shinga nanyola kakhole shina unyole lakini nikhubota mbu khumenya saa khurio nekhue kia bana befwe tawe nonyola abana befwe bakhakhula namna iyo nabachakha khuikomba endakhabele kho shinga fulani ne shemanyile shinga fulani huyo yanyola tawe bulano no onyola blame bwakhaba butinyu.